Pengwin kanyufuwa nanndihti niye do ddum chaliyon. Ngam ddum do rye dahander haseran di yama kometi eku. Nnden musa eko ddum do wa wa firah. Nnden ddum do nanndi ba chaliyon. So wa nanndihti niye do ban ddum chaliyon.